boredom thun won yedhen yaani woni akha berre akhii woithijijifethn abakhun yaani onnit issan woiniii khokholenu hingamane Lilah ghamachu ghudio irra hinkhabu dhub won taane thaa midhafamthane inin womtaayyu wonn ishini ithathuyu hinbekhu iraa ghamachuyu hinkabhuu wom tayyu hinfedhu onn khasaa dhub won akhanath dhufithin